Yaja vaera tenonde jae ko ñe ikavigue esa jaeyeko yandekieri ko yaja tenonde ye jaeko ñamaete jokua ikavigueko yemongueta ñanoita jare kiape ikavi yaikotava.